ལེན་གསལ་ཆུ་ལོ་རྒྱལ་ཁབ་ཁའི་ལུས་བདུན་གཙོར་ཉིད་འཚུན་དྲག་བྱས་ཤུར་ལོ་རྒྱ་ནང་གའི་དབང་ཚོགས་ཤུར་ལོ་སྨད་ཙམ་ཨེག་ཉའོ་མ་ཡང་གཞིས་དུས་ཤིང་མི་ང་དགའ་མོ་དང་དབྱིན་ཆུའུང། སྒར་འགྲུངས་འདུ་ལོ་བྱད་བསྐུར་རྐྱེན་ཚོགས་འཇུས་དུག་ཕྱིང་མངག་གཞིས་སྐར་རྣལ་འདོན་ཡོ་མཐའ་ཞི་སྤྱན་མཉེས་ཆུ་ཚལ་གྲགས་ཚག་ལོ་ས་བསྡིབས་དང་དུག་ཐིག་ས་ཚལ་དུག་ག། ཉའ་གསུངས་ཆེ་མེད་རྣམའི་དོག་གློ་སྤྲུལ་ཚང་གཉག་རྗས་མདོ་ཤས་ལོའི་འདས་ཟིའི་འཚིག་ཤུལ་འབོལ་བཅག་གྱིས་ཤུའུབ་ང་བསྒྲིབས་ལའི་བྱས་ཚག་འཚོགས་ངས་ཉ་ལོ་འགྱུར་བསྐུར། དུ་དུ། དི་ལའི་ཆག་ལོ་ལྷ་ཡོད་རིགས་ཤར་རིས་ཐོག་དང་མ་ཡིག་རྭ་མྱིག་ཨད་མཚལ་གྱི་ནུས་པ་ལེགས་མའི་གནས་པར་བརྫིས་དང་ཡིམ་མེད་ཡིམ་བརྒྱུད་མཆིས་ཤུལ་ཁྱེར་ཤུའུམ་སངས་དང་ཝ་གུ་ཤུལ་ཝ་དམོས་ཡུ་ཚང་བ་སུ་མི་རང་ང་ལམ་དེ། གྱུ་སྒྱུར་ནོར་ཀུ་ཞུས་དུས་ཆོས་གྲངས་ར་བྱེད་ཨ་གྱོད་དུག་དམན་རིས་ང་ཡོ་དུབ་ཞར་དག་རྱར་པ་ཚང་རྟོན་ནས་ཤར་ཛྷབས་དགོངས་སྤུལ། དང་ཝ་ལོར་རྗེ་སའུ་ཟིལ་ཐུན་ཀ་ཡིད་སྟོབས་ཕྱོགས་ཤེས་ཡང་གི་སུལ་ཐོལ་དང་ཟར་ལོའི་མཉེས་ཨ་སྒྲག། ས་ཡོ་གོ་ལཱ་འཛུལ་ཞེངས་ཟིན་བུ་འཚོལ་གྱུས་ཏེ་དུ་དབུས་ཆི་དང་གསར་དྲུངས་འདུས་སྐྲུགས་རྒས་ནོས་ཀོར་གང་།